نختار الماندرين الصينية على خاطر الصين أكبر اقتصاد في العالم، و اكثر <hesitation> اللغة الصينية من اكثر اللغات اللي قاعدين يحكيو بها توا في العالم، ودوك كي نتعلمها باش تحلي برشا بيبان، مع اكثر من مليارن عبد في العالم و <hesitation> بس سهل عليا باش نفهم الثقافة الصينية وتأثيرها معناها على بقية الحاجات كيما البزنس والتكنولوجيا والفنون.